<hesitation> façon garab yi am <noise> bari na <noise> guyava mooy guyave am na, mango am na, soraas am na, limoŋ am na, limo xewer am na <noise> kasu am na, dimb am na, <noise> wolo am na <noise> ngeeraan am na, sincu am na <hesitation> déem am na, <hesitation> teŋ am na am na, ñoom <noise> am na lii am na <noise> <hesitation> même xay am na <noise> ñoom nete am na <noise> même dimb am na. <noise>